ña sa hua a ta tante nta´a atante síaa a nami tantemi ra sa´ra íyaa in yuku ña íya ñuu ntiu ra ña´ha kua´nyu ntuku ra sa´ra xaxi yuu a nùù ko´o li a si yu´u tyayua ra sa´ra ñaa siasi ña siasi ña a´ra kii´nyuku li´ha ra tantuu nùù ni takue nùù tyate ni´i ha´ra ña vityu ra sa´ra ntaityi ni´i ha a ña ñá satukuntiu hua ta in nùù kayuntiu a ta in nùù takue ntantiu takue ra ña kuantiu kiintiu ya´vi tata´n ka´na siá ra ñaka kuantiu kintiu ra sa´ra ñaa satyo yokontiua nùù síoo ra kuu ntiu kuu ntiu nù ni tante ka tana ta ni ntuu va´a mia sa nikisia kata´ña ni kisia ra sa kotyantiu ña ka´ra un sani ta tantentiu a ru ña aru tante nteentua hua a ´ru tyi kuantua tyikua tu ua ra sa´ra ika kunu kuantiu ve´e sa tata´n kuantiu ra ika kunu siana tata´n a nta kumi ña yaa nùù na ra sia´na kuu tata´n koontiu tava ni ka´un ña si ña kua kuntiu nuaa kuntiu ra ñaka hua santiu ta´ña tantentiu.